رښتينولي ماته د صداقت او پر حقيقت ولاړ ژوند راپه یادوي. زه باور لرم چې رښتيا ویل د زړه قوت غواړي. رښتينولي د اعتماد بنسټ دی. کله چې یو څوک رښتينی وي، نو تل د خلکو خوښ وي. رښتينولي د دوکې او فریب ضد ده. زه رښتينولي د اخلاقي لوړتیا نښه ګڼم. رښتينولي د وجدان له ژورې راټوکېږي.